موبنوع معين أنا تعجبني الموسيقى عموما الهادئة السيمفونيات الطويلة هذي الشغلات وايد تأسرني على عكس الموسيقى الصاخبة الضجة الصداع لكن هذي ما حبها أنا بيعجبني الهدوء و أعشقه.